To mi hebi pererɗum wakkati mi yiɗi boosa wakkati ngama ɗon ko mi yiɗi mi wadata. Mi sooda saare bako mi baanga. Mi yiɗi mi heba emm-kujeji ɗo kuugal bako mi banga. Mi yiɗi mi wada kampani am bako mi banga. Mi yiɗi mi wada makaranta am bako mi banga.